<noise> Minday rano amin'ny tavoangy. Da minondrano isaky ny adiny raiky satria gn' olombelo tokony mahalany rano ray litatsy farafahakeliny agnaty gn' andro raiky. Da vô mifoha marandray da fa misotro rano; <noise> avy mihina hany misotro rano; alohan'ny handeha hanao raha mafy da misotro rano avao koa.